Rô Sri lankà ndray, koa fa fitafy ndraiky zen̈y rô viavy ndrô tsy azo man̈ano, fitafy miseo vatan̈an̈y, fa tsy maintsy misaron̈o fo. Na ny an̈abo na ny tan̈an-drô na tratra ndrô zen̈y.